Sɩ álámɩnáá fʋsɩ ŋtɩ, bʋdé abéé bʋ tádé? Álámɩnáá sɔkɔrɛ dúúnia be doo kpákpárásɛ ɖɔɔba ɖɔɔba-ɖɔɔbá, álɩ kaa tala dza ñdɛ ire dedzémɔ, álámɩná ŋ fɛsítɔ ŋtɩ yáa álámɩná ŋtɩ lɛtɔ, fʋsítɔ ŋtɩ yáa álámɩná ŋ kóñtitɔ, fʋsɩtɔ ŋtɩ yáa álámɩná ŋŋlihééri yúkutɔ, álámɩná ñŋ sɔkɔ lɔ ŋtáa fʋsí ŋtɩ bɔɔ ñna ásáráwʋʋ wá ééé. Fʋsítɔ ŋtɩ bʋŋdzɛ bʋ lá kaa ɖeñna suúru, álámɩná wɛ lɔ ŋ tána suúru bɔɔ ɔɔɔɔ ŋñyɛ ŋtɩ ásáráwʋ, ŋñyɛ ágbéya ásáráwʋ kayɛ ka kpátá na ŋ tɩtɩŋɛ, ŋnáa? Kɔkɔlɩyá fuu-fuu-fuu bɔɔyɛ bʋ tána riiba lɔlɔñkaá karɩ bɔɔ ɖaɖañkaá bʋ wɛná, ɖaɖa riibaá bʋ wɛná, bíɩ álámɩná wɛ lɔ ŋ tána suúru bɔɔ ŋñ sála bóre, álámɩná wɛ lɔ ŋ tána suúru bɔɔ, ŋñ mɔsɩ bíñsɛ ŋsɩ áko mɔ ka mána nɔnɔɔ, amá miñtibiya mɛ ŋñ sála kí. Aŋʋ dáñsíyá? Ná dáñsíyá. Ŋ dáñsɩí ŋ yelé ágbéya feé-feé dáñsɩ. Doomi suúruú yáa bʋ tá tala ní bɔɔ, ŋ yelé bʋ gnɔkɔsí ŋ kaŋáŋáa mɛ álɩ ŋ kpáta mɔsɩ sááwʋra aráa sɩŋmíɩ maá wɛrɛkí ŋsɩmɔɔ wá. Óoo! Yɛ suúru dziróo! Kpákpárásɛ tɔñ sɩ ŋmíɩ. Suúruu yelé bá ŋɔŋ bʋrɛ dɩ bɩ. Ŋnáa? Suúrutɩ mʋtɔɔ bɩ bá di. Ŋnáa? Sɩ suúruu lána álámɩná doo okerere goóreé ɔ tá dʋna kánákáná sɩ ɔɔ talá bɔɔ. Ŋnáa? Suúruu yelé álámɩná ñyɛ ágbéyatɩ. <noise> Bɩɩ ŋ tána suúru bɔɔ, ŋ táa yála ka dɔkʋ agbáa bɔɔ bɩɩ ŋ tána suúru bɔɔ, ŋtáa yála ka yɛ kpápkáráa bɔɔ. Bɔɔ dɩɩ náa kpápkárásɛ yɛ kpápkárásɛ mɔɔ suúru taláa bɛ lɔ ba yala ka tala goóre bá taláa mɔɔɔ. Álámɩnáá lʋñ ñ kaa ná sɩ ée álámɩná ŋoémɔ, ɔwɛná koŋkáárɩ yéé, suúru taláa yɩ lɔ ɔ yála ka tala bʋlɔ. Ŋnáa? Ɔ fʋsɩ ɔtɩ ka mɩ, ñ baá tɔñ naɩ ɔɔ mɩ ɔɔ mɔsɩ ɔɔ yɛna ŋnáa? Bʋ yeléa lɔ álámɩná yála ka tala bʋlɔ. Bɩɩ ŋ sɔkɔ lɔ ŋ tána suúru bɔɔ, gɛ dúúniayamɛ, ná yɛ álámɩná yɛrɛ-yɛrɛ tɩɩ yá. Ŋ yɛ álámɩná yɛbɛbɛ ñŋɔɔwá. Ŋtáa taa yɛ gnúŋɛ píñpíñ áláma simina mɛ bɔɔ. Ŋtáa taa wúlo fɛ áláma bɔɔ, mɩnɛɛ kʋwɛɛ dzɛ. Tɔɔ bʋká bɩɩ ŋtána suúru bɔɔ, ná ŋɔɔ ŋ tɩɩ tɛ gbɔɔ, ŋñkaa búti awárɩ. Suúru yáa bʋtáá dzɛ bɔɔ. Sɩ: bɔ kɩ furutɔ ñ kaa bútí awárɩ boéé!!! Ŋnáa? Tɔŋtɔñmɔɔ dzɛéé. Suúruu yelé bɔɔdzɛ nɩ, <noise> kpɩnɛ bɔɔ ŋ wɛ ŋñ bʋká alihéérii bʋʋ lʋlʋ fɛnɩ bɔɔyɛ nɩ, ñ dzɩŋná sɩ alihéérii bʋʋ lʋlʋ fɛnɩ, bʋwɛ dóŋɛ bʋwɛ gɔɔrɛ, bʋʋ kpɛsɩ nɩ amáaa. Ŋ dɔkʋ gáñ-hbáñ-gbáñ alɩ kaa tala bʋ goóre. Ba tɔñsɩ alihééri, bʋʋ kpɛsɩɩyá, bʋ táa kʋ bɔɔ. Bɔɔ yáa alihééri kpɩnɛ ŋmɩɩ, bʋʋ gɔsɩ álámɩná amá bʋtáa kʋnɩ bɔɔ. Bɩɩ álámɩná dzɩñ mɩnɛ bɔɔyɛnɩ, ŋñ dɔkʋ suúru. Ŋnáa? Ŋñ lɛ kɔkɔlɩyá, bʋʋ wʋsɩ bɩ bʋʋ tɔkɔ ŋ kaŋáŋáa ŋsɩmɔɔ ŋsɩ ñ gɛ ñ wɛrɛkɩ abéé ñ yele abéé. Amáaa, ŋtáa yelé bɔɔ. Ŋñ sʋrʋ ŋtɩ álɩ ñ kɔnɩ kaa tala bʋ goóre. Ñkaa yúkú bɩ. Álámɩná, tɔ, álʋnaá ŋwɛ ŋñ gɛ sɩ ñ mɔsɩɩyáa, ŋbénaa ŋwɛ ŋñ gɛ sɩ ñ saá yáa, suúruú baá dɔkʋ. Ɩsɔɔ fɔkɩ ŋ báabé ka kɔŋ kaa dzʋsɩ ŋ vanɔɔmɛ. Ŋnáa? Álámɩnáá váŋ tʋŋvárɛ darɩ, ɔ gɛ fátɔ ka káŋɩna, ɔ dzʋ báalé ka káŋɩna. Bɩɩ mɩnɛ ŋñ gɛ fátɔ kóowá ka gnɔ ka kʋ ŋtɩɩ? Bɩɩ ŋ kʋ ŋtɩ, ŋtá sɩ ŋñlá fɛsɩtɔ tʋrʋmɛ bɔɔ, ŋtá sɩ ŋñlá sulusúlúto tʋrʋ mɛ bɔɔ, kumóo mɛɛ ŋwɛ ŋñlá. Kumóo yáa sɩbé: ŋtána ŋñ fɛsɩ bɔɔ. Ŋtána ŋñ sɔkɔ ŋ dúúnia kaá mɛɛ ñláa bɔɔ. Álɩ ŋñ búti ŋñ náñsɩ áláma kóowá. Amáaa, suúruu yelé bɔɔdzɛ nɩ, fɛtɛrɛɛɛ yɛbɛbɛɛɛ, goóreé ŋ tá táa dʋna bɔɔzdɛ nɩ, bʋlɔɔ ŋ fátɔ tʋŋvárɛɛ ŋ tʋŋvárɛ fátɔɔ lɩ ka kɔnɩ kaa dzʋ ŋ vanɔɔmɛ. Bʋrʋ ŋtá ññ búti ka wá kóo bʋʋ búti ka yɛnɩ biti sɩ óo, séé bʋyɛ lɔ ma kpáta wá mɩnɩ? Suúru taláa nɩ. Tɔɔ bʋká suúru yɛ fátɔɔwá fɛ ka tɩtɩŋɛ, suúru tɩtɩŋɛ yɛ fátɔɔwá. Álámɩná wɔɔ váŋ tʋŋvárɛ ŋsɩmɔɔ. Suúru kaá tɩtɩŋɛɛ yelé bɔɔyɛnɩ tʋŋvárɛɛ dáŋ ɔlɔ ɔ tɩtɩŋɛ ɔ tá dzɩŋ séé bʋ kɔnɩ ññ bɔɔ. Bɔɔ álámɩná, áláma tá dʋna kánákáná sɩ álámɩná todzéé yála ka yɛ bɔɔ bɔɔ, suúruu yelé ɔɔ yɛbɩ bʋʋ yɛ báaŋʋ biti, ŋnáa? Suúruu yɛ álámɩná, suúruu yelé álámɩnáá bɩrɩsɩ álámɩná bɩmʋná-bɩmʋná- bɩmʋná. Bʋká suúruu sɔkɔwá mɔɔ, suúruu kpála gbɔɔnɩŋɛ yá fɛ álámɩná. Suúruú kpála alihééri gbɔɔnɩŋɛ, suúruu kpála ariziki gbɔɔnɩŋɛ, suúru kpála alɩbarɩka gbɔɔnɩŋɛ fɛ álámɩná. Suúruú yelé álámɩná bɔɔyɛnɩ bɩɩ ŋwɛ léŋáa bɔɔyɛnɩ léŋáa ká kaá bʋ fɛnɩɩyá gbagalaa. Bʋyáa fɔlɔɔkʋrʋ tá goóre ñŋ tala na bá venɩ nɩ. Ŋʋrʋwɛ ɔ tá tɩkɩ suúrutɩɩ yáa? Tɔɔ mɩnɛɛ kʋláaá dzɛeee.